وش أحسن إني أكون رياظي مشهور أو إني أكون فنان مشهور؟ والله الاثنين حلوات، لكني أكون رياظي مشهور أحسن، لأن الرياظة مرة مهمة في حياة الإنسان، وكمان إن بيطلع لي منها فلوس زينة، فأكون رياظي مشهور أحسن بالنسبة لي، أما الفن ممكن شوية تتعب لحد ما توصل للشهرة المطلوبة.